Ja naña chjajo xikjin ngat'a ijin ja makjinre nga- nga chunde ayi ku ja be kucha tsi'in kjinda nga ngu naña tsa ngu naña tikjinda ku ja tu kua chu kubé kutsa xuta kub'e ku tsanga kjin tji t'e xingu ku kjienguire xikjin kutsamíi xi tiña tsubande ku matiñare xikjin ku k'ia ndik'et'akjin xikjin xi tichjindajo a tsanga chu kub'e a tsanga tsa xuku ngu ndifae kubéya tsa xuku ngu chinga kubéya tsa xuku ndeja kubáya nguije kui chunde tjinre tkuya'e kucha tsi'in kjinda chu kutsa xuta kjindajo tanga kj'echa kjinda naña ku k'ia makjinre nga kuaracha ijin tsuyare xikjin nga ku kuacha t'ere xikjin nga kjinda nga ngungu kui chu ngat'anga tukuacha kjindájí naña ayi nga kjinda ngu ku kjinda xinguisáa ku kuacha- kuacha tsi'in nga makjinre nga en'e xikjin ngat'a ja kuitse bé kui kucha tsi'in nga chjajó xikjin ngat'a ñáa yajíña ñáa tanga kui ja bé kui skandara nga tu basere xikjin naña ku xkun ja basere xikjin ku tsejen tsijun xikjin tsi tsjuat'a xikjin nga minchya k'á ñajunya kutsa tsikjatji nitsinya kutsa bé kucha tsi'in chjajo xikjin chu kuacha ijin kuacha s'ejina kuacha yajni nga chjajo xikjin chúu